أكيد نفضل <hesitation> نفضل خمس أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات بحيس نعمل كل حاجة أنا عايزاها، ويكون عندي اليوم طويل ونعمل حاجة تكون أخرى متلاً ويكون كل فاعلية وكل نشاط ونكون نعمل شغلي وبنعمل حاجتي الأخرى بجانبها يعني.